Gn'azahoa antoky fa miaro ny tontolo iaignagna e sakafo, da sy manimba ny <hesitation> raha magnodidy, ohatry oe ala, na hoe minday <hesitation> setroky be ohatry, magni- magni-magnome rivotra maloto ny magnodidigna.